Jam e vete in França, si turist, pë një javë, te valixha vu pethkat pë atë javë e bonu, e pranë shurbiset per esempiu çë di, dipendi çë qëro ë një parakull per esempiu, e vogël, o per esempiu <hesitation> shurbiset të karikar u telefonu, shurbise çë mënd më bujën mbzonjë mentri çë jam atje, pran u ngë se ka rri brënda, më pak shurbise qell, më mirëë, ashtu rronj l’esperienza e pra si mjidhem bura shumë shurbise.